Ushauri, ushauri wangu ambao kiuona raha katika maisha. Nighe kipata ajali ya pikipiki baada ya kupata ajali ya pikipiki. Nkawa nina maumivu mkali lakini thikaa nyumbani siku kumi na tano nameza du parasetamu nagona, kukaacha hivo nameza parasemu nagona. Lakini wanagu wakethe wakanipa ushauri, wakaniga aspitali nekubwao hospitali nikaonekana mbavu mwenga itatuka. Basi nikahudumiwa nikalazwa kuda aspitali nikapata huduma nashukuru. Kib- nkiho nahivi sasa, namshukuru Mungu.